ମିଶନ ଇପରୀ କାମା କରେ, ଗୁତ୍ଯେ ସହଜ ଵଖ୍ଯା ଦିପାରିଵେକୀ। ଉତ୍ତର, ମିଶନ ଦ୍ରିଯ ସୁଚ୍ଚୀ ଏବଂ ଧାଗା ଚଲିତ ହୁଈ କୋପଦା କୁ ଜାଂକା ଦେଖୀ। <hesitation> ତଲକୁ ଥିଵା ଧାଗା ଓ ଉପରୀ ଧାଗା ଵନ୍ଧିଵା ଜ୍ଵାରା ତାଂକା ତ୍ଯାରୀ ହୁଈ। <noise>